<hesitation> Voalohany miala tsiny manoloana are jiaby tonga aketo ny tegnazko moa <hesitation> tsy hoe faran'ny zoky na faran'ny zandry fa namegna fivolagnana aketo de <hesitation> miala tsiny izy koa mivôlagna aloka agnareo jiaby, magnaraka zagny miarahaba are tonga nanontrony fety niany <hesitation> niala tamba tsy nihafahafa aketo de <hesitation> fetintsika jiaby ataovy ze takatra, manaova fety milamina.